Manahaky aña aloha zañy da heña kisoa miaro ravitoto da teña tiako io. Da teña sakafo malagasy da teña soa fañomea vahiñy mandalo aMadagasikara. Bakeo da ampiñao ro mazave da asia lasary votabi kidikidy miaro tolongo metso da soasoa izy amizay.